Hu wan iŋɛ se'em pee hu lɔgerɔ de la, hu han yeti hu pee lɔgerɔ la, la nari ti hu te'ele buhe ba ti ba paɛ wuu 1 hour yeleyele wuu ba san dɛna lɔgepɛɛlesi. la nari ti hu te'ele buhe ba ti ba paɛ 1 hour ti hi nyaa dikɛ nyaa kiŋɛ. Hu lɔgerɔ la peere la puan la ka nari ti hu kɔ'ɔm lɔgerɔ woo ha kɔ'ɔm lagum taaba. Hu wan dikɛ lagepɛɛlesi buse bayima, dikɛ lɔgesɛba n tari colours gɛrema gɛrema mi buses bayima. Hu wan nyɛ ti hu dikɛ ba buhe 1 hour la, la wan suŋa fɔ ti dɛgerɔ la dikɛ kalam. bala la namesegɔ zo'e zo'e kan bɔna bini. Hu wan nyɛ ti la wan yue gee ti ba dikɛ, bilam la hu wa namesɛ.